Ny vôlagna roambin'ny folo agnatin'ny taon-draika zegny <noise> <hesitation> janvier, fevrier, marsa, avrila, mey, juin-gna, juillet o, août, <noise> septembre, octobre, novembre, decembre.